a ma nu yi zunna wɛ fe dese ami wara matete ami la'ariya o o yi minian ami zun we matete owe vɛ lo naso innan ami zun matete